عشان تثبت برنامج على جوالك إفتح المتجرعلى جوالك مت- متل جوجل بلاي او أب ستورعن البرنامج إستخدم شريط البحث أكتب إسم البرنامج التي تبغي تثبيتة إختار البرنامج وبعدين ثبت الربنامج وبس.